Sappo e go'oo, so a ƴeewii ɗun, go'ooji ɗiɗi njokkondiri. Kañun duu so lebbi ɗii kiisaama, ana hawra e lewru wiyeteendu Noowambr nduu. <hesitation> Ɗun woni jonkaa banngal lebbicu, lebbi sappo e ɗiɗi ley hitaande.